Ada mac tye ï paci nökënë ëntö pod ope ï ën ökënë pïën jö na pol bara römö culo gïnï mac pï can na nwongo tye n'ögürögï

Yodhi mënë na kwan ökönyö kï jö më pacöna pï agam ï kom peki na makö lwak na röm calö ngölö köp ënë kwan ömïö dhanö ryëkö ëka ryëkö ni konyi më cobo peki na papath na tye kede ï pacöni kï mënë tye ï lwak.